Telefonoo mu diyaamoo le ti, foňoo, wo le ka a sanba donku i be a duŋna foňoo le kono, niŋ a bi taa daamiŋ, foňoo le be a sanba la jee. yeetirilaŋo be telefonoo la le, diyaamuraŋo be a la. I be a sanba la daamiŋ yeetiri laŋo be a la, diyaamuraŋo be a la. Foňoo ka i la diyaamoo naati le a ye duŋ, i ye a moyi, niŋ i fanaŋ ye a fo a ke a sanba, ke, a maarii ye a moyi.